﻿Orurimi <hesitation> rwembwa n’omuntu kigumire muno, kigumire muno habwokuba nembwa muka tuziine, beitu tosobola <hesitation> kwetegeleza eki <hesitation> ziri kuteekeleza, osobola kuzilora, esemereirwe n’ebihiirwe tosobola kumanya ekigitabwiire, so kisobola kuguma, kisobola kuguma kwo, kubaza n’omuntu kumusobororra obuzibu obwofunire lundi ekikuhikireho. Beitu osobola, <hesitation> beitu omuntu asobola kulora embwa narola embeera eyeelimu, embwa haroho embwa eziri nkaari, norola embwa esobola kuba haroho ekigitabwiire rundi teri kulungi, haroho obworola embwa eculiire muno, haroho obworola embwa esemeriirwe muno, so nosobola kumanya ngu enu embwa eyine obuzibu rundi teyina beitu okukusobororra ekigihikireho kisobola kuguma.